די גרינגע וועג פון קאכן טשיקן איז מ'ליגט ארויף אביסל ספייסעס און אביסל אויל און מ'לייגט עס אריין אין א- אויף א גריל און מ'לאזט עס דארטן פאר פו- צען פופצן מינוט און מ'האט א גרייטע טשיקן.